ⴽⵓⵏ ⵍⵉ ⵡⴰⵎⴻⴻⴷⵉⵀⵉⵏ ⵢⴰⵔⴰⵏⵉⴷⵉ ⵙⵓⵎⵓⵙⵓ ⵉⵎⴰⵏⵏⴻⵜ ⵢⴰⵜⵜⴰⴼ ⵉⵎⴰⵏⵏⴻⵜ. ⵡⴰⴷ ⴷⵉⴷ ⵍⵉ ⵔⴰⵀⴰⵙⴰⵏⵏⴰ, ⴰⵜⵜⴰⴼ ⵉⵎⴰⵏⵏⴻⵜ, ⵙⴰⵎⵓⵙⵓ ⴰⵏⴽⵔⴻⴷⵀⵉⴽ ⴽⴰⴽⴰ ⴰⵍ-ⵜⵉⴽⵍⵉⵎⴻⵜ ⵜⴰⵀⴰ ⴰⵍⴰⵜ. ⴰⵜⵜⴰⴼ ⵉⵎⴰⵏⵏⴻⵜ, ⵙoⵍⴰⵏ ⵙoⵍⴰⵏ. ⴰⵣⵣⴰ ⵍⵉⵏⵜⴰⴰ, ⴷⴻⵙⴻⵎⵓⵙⵓ ⵏⵉⵏⵜⴰⴰ ⵇⴰⵙⴰⵏⴰ ⵏⴰⴽⵜⵉⵎⴷⴰ, ⵏⵉⵏⵜⴰⴰ ⴽⴰⵢⵉⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏⴻⵜ. ⴰⵜⴰⵏ ⵀⵉⵜ, ⵙⵜⵓⴼⴰ ⴰⵜ ⴰⵣⵣⴰ ⵍⵡⴰⵏ, ⵙⵜⵓⴼⴰ ⴰⵜ ⵀⵓⵍⵍⴰⵏ, ⴷoⵜⴰⴳⵔⴻⵙⵜ. ⵉⵏⵜⴰⴰ ⵢoⴼⴰⵏ.